Dow ɗuɗɗal gògol, naat gollal jooɗi ko feere, tee no feere nde nàttii ha ko puccu ngam ndiyam jawdi e hirsugo.